miten se ponttuu tehtiin
no pannaan ne oli yksitoistametrisiä isoja puita kerätään sitten pannaan - ne rinnakkain sitten otetaan se sen ruotarit semmoinen vähän ohuempi tukki ja sitten näreet otetaan juurikoineen ja ne väännetään semmoisessa kannossa se pitää kantoon pistää se latva ja sitten sitä kantoa kiertää se siinä punoutuu niin kuin vihta ja sitten se tuota kaserretaan ja karsitaan ja kaserretaan pikku napsujen kanssa kannon päässä naputellaan pehmeäksi ja ne nidotaan sitten yhteen ja sitten vielä kierretään ja siitä tehdään semmoinen lenkki ja se pistetään kahden tukin alle sitten se lenkki ja sitten pannaan tuota ruotarista ruotari tässä jätköttää niin tällä puolen on lenkki kahden tukin alitse niin se väännetään ja sitten noolu lyödään sitten sen näreen päälle ja se näremutka joutuu sen ruotarin alle ja sen sen noolun alle ja sillä lailla se tehdään ja sitten kakko haetaan semmoinen jossa on kolme neljä juurikkoa kun näin on - kuusi pystyssä niin tänne lähtee juuri tänne ja tänne niin semmoinen etsitään ja sitten tuon tuon metrin pituinen ei se on metriäkään semmoinen kanto tehdään ja sitten tuota siihen se nidotaan taas näreillä kiinni siihen keskelle ja sitten tehdään tuo vorokki se on kuusiseuhkainen se tehdään lankusta ja reikä keskelle ja sitten paaka päälle höylätään kuivasta kuusesta kaksi paakaa ne on pitkiä ne paakat onkohan kuusimetrisiä vai onko seitsemänmetrisiäkin se ne pannaan sitten sen paakan päälle ja sitten varppikangas kun viedään - soudetaan tuota suoraksi järvellä niin sitten se menee sen vorokin ympärille se vorokiksi sanotaan se se joka on siinä kannossa niin kuin ennen kehivät noita eli no niin ennen niin kuin kehivät ennen tuota tuota kangasta - kehinpuilla niin niin niin se on semmoinen ja sitten kun ne tuota saadaan valmiiksi niin se varppikangas sen vorokin ympärille kiertäytyy ja toinen vetää ja panee siutingille siellä toisella nurkalla se pitää kiertää - paljon laajemmasti kun saavi niin semmoiselle siutingille ja se pitää siutata hyvästi ja sitten kun se - loppuu se kangas niin se odottaa sitten se on emäntänä niin kauan siinä siuttari kun se veneeseen ottaa venemiehet se antaa minkälaisen ja ne ottaa vastaan ja lyödään veneeseen ja se sitten soutaa ankkurin suoraksi pudottaa ankkurin ja sitten nakkaa pujun ja huutaa hirveästi jotta puju jäi ja sitten ne veneet tuolla on ponttuulla huutavat että vene pois ja samalla lailla ruvetaan kehräämään vain
no pitikö siinä monta miestä olla
parikymmentä vähintään pari kymmentä ja ylikin ja hevospontut samanlainen hevoselle on sitten omituinen paaka taas vaan se on alhaalla siihen pannaan sitten rinkka ja se kävelee ympäri sitä vorokkia siuttari siuttaa olen minä hevosellakin kulkenut tämän Kiantajärven monta kertaa ja hevosillahan sitä sitten vaan ensin kun Karttimostakin ensi vuosina niin miespelillä ja olen minä sattunut semmoiseen niin jotta minä olen ollut tuohon Kukkosaareen on tuossa Vuoriniemen nokassa niin siihen oltiin pääsemässä niin kun otti ukonkuuro selkään niin siitähän tulee Laitelan rantaan kahdeksan yhdeksän kilometriä takaisin ryyppäsi meillä oli hevospontutkin niin ei ole kuin kolme puuta kiinni kun se luotojen päältä viedä kuruutteli se ukonkuuro ja hevonen huusi niin kuin mieletön kun näki että hukkuu tässä ja kahvikupit keräsivät kaikki mitä oli niin kokin veneeseen ja sehän oli vettä täynnä kun rantaan päästiin
no sehän tietysti jo tehtiin se pontut että melko lujaksi yritettiin saada
no niin mutta se kun tuota oli näreillä tehty mutta kun lenkillä lyötiin ennen pontut niin se sai kurrata vaikka mitä ja se ei katkennut mutta kun oli näreillä lyöty ja näreillähän ne ennen löi aina vaan sitten kun päästiin rantaan ja hevonen saatettiin maihin sittenhän se hevonen heitti huudannan se huutaa hevonenkin kun on hätä ja ja se on äänessä vaan heti se heitti huudon kun maahan no pari vuorokautta temppuiltiin niin lähdettiin ajamaan
no onko muulloin sattunut tuommoisia vastuksia
ei ei ole ei sitä semmoista ole sattunut
no tuulellahan joskus kuitenkin pitää ankkuriin panna
pantiin petäjään ei se pysy ei se ankkuri pidä jos se ei ole petäjää ja kahdella varpilla ei se pysy kahdella varpilla kun saatettiin aina niin purkatuulessahan sitä laskettiin monta kertaa kovassa vaan pahaa se tahtoo olla
mikä purkatuuli
niin sitten se on takaa jotta ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa niin se tuo purjetuuli
niin niin se oli purjetuuli
niin vaan purkatuuleksi täällä mainitaan purjetuulessa sitä laskettiin vaan se tahtoo liiaksi se tahtoo tuota viedä niin kovasti maahan jotta se särkee joko puomin eli minkä tahansa ja sillä lailla
no miten siihen ne näreet väännettiin
ka kantoa kierretään kanto tämmöinen on siinä on pikkuinen semmoinen tehdään semmoinen pikkuinen kirveillä hakataan haarukka ja siihen pistetään latva ja sitten tyveen pistetään vihtapanta ja semmoinen kalikka ja se sillä lähtee ja se kiertää sitä kantoa ja se siinä punoutuu vääntää niin kuin vitsan kantoa kiertäessä ei sitä muuten jaksa närettä joka on tyvestä tämän paksuinen niin eihän sitä piessaa jaksa vaan se pitää hautoa se näre vielä nuotio tehdä iso ja - nuotion päälle puut ja siihen sitten panna jos kuinka paljon niitä hautumaan ja saunassa ennen hautuivat sauna lämmitettiin ja saunan orsille ja sitten saunan eteen kantoi ja siinä sillä laillahan sitä tehdä jaahattiin ja vielä nytkin tekevät tuolla etelässä päin jossakin kohti se on niin vanhoillisuutta mutta sitten kun tehdään koltsa niistä näreistä se on koltsa nimeltä kolme närettä pitää ja ja se oli lenkki mutta koltsaksi sanottiin ennen kolme närettä yhteen ja se sitten nidottiin ja sitten kun tehdään lenkki niin se se lenkki on mutta siihen pitää kirveillä hakata tämän pituinen silmä sitten niillä seitsikoilla jotta se on tämän pituinen se terähoito ja tuon levyinen niin kirveillä koltsalle ne silmähoito niin se ennen olen minä nyt tehnyt sen ja se koltsa koltsaan pannaan kolme suvikkoon pannaan kaksi närettä se on suvikko johon kaksi pannaan
no näreillähän ne puomitkin ennen nidottiin
no nepä ne tehtiin vaan nyt tuota ennen tehtiin se koltsa ja se reikä hakattiin mutta sitten jo kehittyi maailma sen verran jotta kolmen tuuman kairalla tehtiin se närepuomin reikä vaan nyt ei tehdä enää kuin kahden ja puolen vaan kahden tuuman kairalla se puomin reikä vaan se ennen piti tehdä kolmen tuuman kairalla kun koltsalla tuota suvikolla sidottiin suvikoksi sanotaan sitä jossa on kaksi närettä ja se luja on jos osataan tehdä vaan se jää äkkinäiseltä tekemättä ja sitomatta sitä solmua ei osata tehdä ja kun tyvi pistetään ja kahdesta läpi ja sitten tuota tyvi käännetään käännetään tuota näin niin kuin tästä - olisi pistetty läpi ja nämä vastakkain ja täältä sitten alhaalta taas ja tyvi tässä ja siihen sidotaan niin sitten ei osaa äkkinäinen tehdä siihen kun pitää tehdä tuota semmoinen solmu se pitää ensimmäiseksi saada tuota poronsolmuun ja sitten siinä on vielä erittäin se jotta se tulee niin kuin kaksi pistoa että se puree aina kun kiinteää mutta se ei jää nykypojilla eihän ne poloiset tiedä ei ei pölähdystäkään enää sanoi venäläinen se venäläinen ruukasi ennen sanoa että ei tiennyt ei pölähdystäkään kyllä niitä minun sakissa kun oli silloin muutamana keväänä niin voi Vuonisen kylästä niin kuin minä huonointa koko sakissa oikein isoa miestä yhdeksänkymmentä no joutavaksi se menee semmoinen homma enhän minä ennättänyt en en en lakkiini sylkemään semmoisen miesjoukon kanssa no mitä sitä jos sitä rentosti sitä jokivartta tuota pari kertaa päivässä niin se oli niin täysi päivä tunnusti kun ne niin pitkälle alalle tulevat eihän niitä - yhdessä läjässä pidä kukaan kun toinen toiseensa näkyy niin kun neljän viiden kuuden kilometrin ja seitsemänkin kilometrin alalla on se miesjoukko no kun se kahdesti päivässä käpeästi kävelee läpi ja katsoo miten tässä nyt menee niin se on niin läpi liipattu no mikä se vonkamiehellä on seisoa ötköttää ja jopa makaakin sillä minusta oli niin halpaa hommaa se se kymppinä olo jotta pikkuisen parempi palkka jos siitä oli niin mitä se eikä siinä jouda nukkumaan niin kuin vonkamiehet vaan sitten nykyään jo kehittyi jotta joka lie nukkumassa niin sopivat ja sitten lopuksi mitä viimeksi oli niin jos se vain rupesi niin kuin virheitä tekemään korttia lyömään ruukin ajalla niin sen minä kuljetin ihan paikalla kassamiehen syliin aivan paikalla eihän siitä tule semmoisesta hommasta pitäähän sitä jotakin järjestystä olla ja taas viinan kanssa kun rupesivat rehvaamaan niin ei muuta kuin samassa tililappu mitä niiden kanssa
no oliko ne karjalaiset muuten hyviä savottamiehiä
van. ei suomalaiset ole parempia ne kun on siellä kun se on Kuittijärviltä kun lähdetään minä en ole käynyt siellä kuin yhden - Kuittijärvillä kyllä paljon olen käynyt lesnoin metsänhoitajalla luona silloin kun Venäjän puolelta hakattiin niin piiripäällikön kanssa kahdeksan kertaa piti käydä yhtenä talvena se oli ihan ummikko perhana ja siellä ne tarkat tismat oli sitten kun hakattiin tukkia kun hakattiin niin lanssissa oli sitten se oli semmoista se ottopartseerinki jotta kolme kuusta sai tuoreen puun hinnalla mutta jos sattui sitten kuupapuu se oli lahopuu jotta pikkuisen tupakkioksaa - eli latvaleikossa jos pikkuisenkaan sattui niin että oli muuta puuta sitten piti lanssimiehen pistää tikku ja paperilappu tikun nenään lanssissa jotta se on kuupapuu ja sitten kun tuli luovutus niin se kesti toista kuukautta se luovutus ja kuusikymmentä venäläistyttöä ja akkoja ja mitä lie ollut lunta suomimassa piti niin puhtaaksi jotta luudan kanssa ottaa lumi ja sitten se mittahoito niin se oli justiinsa eikä melkein jos sattui liika pitu niin sahaa pois lanssissa ja alamitta niin syö eli polta ja sieltä savuja nousi perhanasti kun metsänhoitaja tuo metsävartijat oli niin viisaita sitten olisi ollut niin hirmuinen maksu niin ne - sanoivat jotta päästään - siistimmällä päästään kun lyötte tuleen ja ne lyötiin tuleen mm ja sitten se mittahoito niin se oli niin tarkka mutta - opetteli ne nekin Karjalan musikat niin ne sanoi kun sattui iso puu ja pikkuisenkaan tuota ei verska se on tuumalasku se verska niin sitä ei ollut verskaa kun noin meidän luvussa sentti eli jos meidän tuuma se on pidempi Venäjän verska niin ei muuta kuin tyvestä liippasi pikkusen vain tuota viisteille se kun terveiseltään puulta mitattiin niin sillä lailla meni jotta ei tarvinnut vaan se se oli pahaa se se justiinsa se otto kun tuota tyvestä tyvetä jos puuta piti niin arssinan pituinen se on - seitsemänkymmentä senttiä niin se piti tuoda se - arssinan pituinen pätkä todistukseksi niin se kun ruoja paha vedättää vaan oppi ne siihenkin ne heitti pikkuisen kiinni ja sitten sahalla lipaisivat poikki ja siihen puun tyven kohdalle todistajat että tämä on tyvetty se oli tarkkaa ja seitsemänarssinaista pidempää ei saanut tehdä se on niin kuin seitsemänmetrinen -- seitsemänkymmenarssinainenhan se on - seitsemänkymmentä senttiä kun se on se arssina eikös se ole kymmenen arssinainen niin ja sitten jos sattui latva - kaksi lähtemään yhdestä arssinan väliin jää justiin sille kohdalle niin kuin tässä olisi tyvi niin sitten arssina väliin jää todistukseksi että se on tuosta tuo latva leikattu ja sitten kuusi kahdeksan arssinaiselle latva niin riuku väliin ja sitten sen tyven päälle vaan kymmenenarssinainen niin se piti olla tuossa ranttua se oli ihan ummikko se se sitten mentiin hakkuusyyniin kesällä yön päivän kansa hyppyytti meitä - Hulkkosen piiripäällikön kanssa me toissa kesänä että no perhananko me arvaamme otimme pontikkaa kun keittivät niin pari pulloa mieheen ja Fennia jässäkän otti kokonaisen piiripäällikkö ja mentiin kämpälle ne jo kirjoitti ennen niin sille Mustapään Huotille Kivijärveen se oli aina meillä tulkkina no eipä huoli mennään kämpälle ja lesnoi tulee poikineen ja tulkki matkassa saakaan keittoon ruvetaan niin Hulkkonen tarjoaa oli semmoinen saikkamuki isolla jolla ruvetaan niin täyteen laski ja tarjoaa lesnoille tyhjäksi kuoraisi no sitten - Fennia-paperossia oli viisisataa niin ne nakkaa syliin ja sanoo jotta saltakka pumoakalastapakka kuurii no se otti ja aukaisi ja pani palamaan ja sitoi ja nakkaa Hulkkoselle Hulkkonen nakkaa takaisin ja sanoo että ei tarvitse takaisin antaa vaan se kun kuoraisi seisalleen ja kumarsi ja äijän paljon passipoita paljon kiitoksia mm sitten alkaa esitellä että lähdetään ongelle tuota Viidantakaseen Linkkulampiin se oli no lähettiin ja ongittiin ahvenia summan suuri nippu ja sitten jokea myöten tuli meillä soutaa pikkuisen joku kilometri minä kun tiesin että siinä on paljon haukia minä sanon sille lesnoille ja piiripäällikölle että minä lähden onkimaan haukia niin älkää soutako jotta olkaa vähän jäljempänä ja minä - ongiskentelin sen joen Kirkelänpäähän asti kaksikymmentä haukea no minä että mitä noilla tehdään nyt noin niillä nyt niin päästiin kämpälle niin lesnoi sanoo hänelle suolataan nelikko hän Pirttivaaraan laittaa ja niin suoli pois muuta ei ja siihen suolaa rätkittiin ja talvella kai se on perinyt ne toissa päivänä esitti sitten kun taas me nukuimme siellä ja Hulkkonen meni kun siinä oli luteita paljon niin Pirttivaaraan niin me rupesimme minä ja lesnoi poikineen sille kämpälle minä rupesin keittiön pöydälle ja tervasin nuo jalat vielä että ei tulisi luteita lesnoi tulee ja kun se kädestä repii minua ulos - viittoo viittoo no minä niin saunaan ja sinne nukkumaan minä että hyvä aamusella minä nousin saikan keittoon niin minä annoin varsin pontikkaa sen mukillisen toiset tuli Pirttivaarasta alkaa esitellä että lähdetään Suolammelle ongelle minä kuulin että kyllä nyt hakkuusyynit menee ja käytiin tuossa ahvenia summan suuri rovio ja sitten alkaa esitellä kolmantena päivänä että lähdetään Lapukkaan siitä oli kaksikymmentä kilometriä siellä on suomalaiset muuan Paavo täältä lähtenyt Isolahden kupeilta viinan keittoa pakoon ja se oli siellä - suomalainen mies vanhalle muorille mennyt elättilääksi ja paljon käytiin siinä silloin no äläpä huoli ollenkaan me lähdettiin sinne ja vielä Halla-Iikan repunkantajakseen lesnoi sitä kävellä pojoteltiin sinne niin se miniällä viina kiehui ja se kun minulle alkaa että kun pahalla ajalla toivat lesnoin jotta kun paha aika kun viinat minä sanoi että älä älä hättäile puukuppi oli siinä kannon päällä minä pistin ja juoksutin lesnoille niin tyhjäksi kuoraisi minä että hyvä tulee saunaa lämmittivät pääsi se saunaan vaan kantaa piti pois aamulla sanoo lesnoi nyt se on metsäsyyniin mennyt ja silloin sitä lähdettiin itse kukin kotiin se oli oikein ahne viinalle
no oletteko te muulloinkin ollut tuolla rajan takana savotassa
neljänä talvena neljänä talvena mehän sieltähän piti aina siellä - lesnoin luona ajaa siitä tuli Karttimon kämpältä ensin tuli kaksikymmentä Lapukkaan siitä tuli kolmisenkymmentäköhän vai miten häntä nyt lie tullut Latvajärveen siitä tuli Kivijärveen kymmenen siitä tuli Äijönlahden perään no kun en muista vaan vaan onko sitä - tuota sinne on kymmeniä sitten Rimpirannalle sitten Senanniemeen sitten Iutalaan ja sitten Vuokkiniemeen siellä se lesnoi oli Vuokkiniemessä kahdeksan kertaa piti käydä yhtenä talvena ja siellä aitaa tehtiin tukkitielle
no minkä tähden aitaa sinne
no kun sanotaan niin että kahdeksan kilometriä Vilmonsuota tukkitie kulki jotta ei ollut kuin rimmikkosuot ja tuiskuinen talvi ja viimeinen talviotto visirkkaväli niljaväli vaan se on visirkkaväli niin niin viimeinen ottovuosi ja ei muuta kuin kahta puolta näreet näreaitaan kahdeksan kilometriä toisella puolen että ei aita katkennut sitten kun aita saatiin niin tiehöylä ajoi edeltä ja neljä vesihevosta jäljessä aina ja tuli tukit tuli
mihin ne ajettiin siellä
Linkkulampiin
minnehän ne lie uittaneet siitä sitten
no Liŋkkulammesta ensin uitettiin Kirkelänpäähän tuli joki ja Kirkelä se se se menee Kirkelän nurkkien raja siitä tultiin - sitten Suomen puolelle ja sitten kämppä oli tässä ja tässä oli särkkä näin se on kulkee tässä on Kirkelänpää niin tähän laskettiin ja tätä kuljetettiin ja sitten tästä pyörrettiin ja tässä oli ei kun särkkä välissä ja siinä oli Karttimonniska ja se tuli sitten jo tänne Karttimonniskasta ne joet Lintulampiin se on Suomen puolella jo paljon niin Lintulampiin ja Lintulammista tuli sitten tuota Kulumajärveen ja Kulumajärvestä tuli Juntusjärveen ja siitä tuli Kokkopäähän ja - Kiantahan on jo Kokkopäätä sieltä ne tuli
no oliko ne suomalaisten vai venäläisten puita ne
venäläisten - puita - Venäjän puolelta vaan - Ouluyhtiön puita oululainen sen - vanhan Viikmannin joka oli metsänhoitajana Ouluyhtiössä niin se se se kävi sen kaupan tekemässä Venäjän puolella ja visirkkavälit niljavälit se oli semmoinen niin jotta siinä oli neljäkö siinä oli niitä se oli kyllä yhdessä mutta ne oli erotettu vuokseen aina se visirkka niljaväli jotta tämä tänä vuonna ottaa ensin neliö tehty sinne sydänmaahan ja sitten jatkettu näin poikki neljä neljä visirkkaväliä sitä sanotaan venäjäksi - visirkkaväliksi niljaväli
olettehan te tehnyt tukkejakin
kyllä minä olen tehnyt tuolla Jumaliskylässä minä suomalaisille hakkasin ensi talven se oli Jumalissärkistä hakattiin siinä oli kuusi hevosta porukassa ja metsään tehtiin kämppä Pölhönpuron varteen siellä ja ruvettiin ja siinä - sinä talvena hakattiin tukkeja ja päälle pantiin ja tuli niin paksu lumi jotta oli metri kolmekymmentä ja puolitoista metriä niiden särkkien kolossa lunta ja sitten lehtolaiset oli kanssa - Kerälänkylän ja Lehdon Pekka porukassa ja sitten tuota tuota aina ruukasi se Pekka tulta pyöräyttää pitkän päivän aikana ja palukaista ottaa niin kun tiet lapioitiin hevosille niin pikku hevonen oli niin se hevosen selän päällitse hiihti ja sanoi jotta pankaa pojat mieleen jotta milloin hevosen selän päällitse hiihdetään suksella se hevonen pötkötti niin syvässä kun lapioitiin tie ja silloin oli puolitoista metriä tosiaan lunta ja minä olen näin vanha ja niin paksua lunta en ole ennen nähnyt ja kesken jäi silloin ei sitä pystynyt perässä vedettiin se meni niin kovaksi että se kesti kävellä niin sitten perässä vedettiin kun lapioitiin vähän matkaa niin tien varteen ja sitten ajoi - kaadettiin justeerilla ja kuorittiin tukit metsässä
nekö kuorittiin siellä
kuorittiin kaikki ihan kaikki piti koloraudalla vedettiin ei ollut - petkeltä silloin vielä käytössä koloraudalla mahallaan siinä tukin päällä vain pikkuisen aina kastui etupuoli kevätpuolella sitähän oli ihan niin kuin kuikka märkänä vaan kämppään mentiin ja lämmitettiin ja kuivailtiin ja lähde uudestaan vain nytkyttelemään niinhän sitä ja sitten tehtiin taas kerran tuonne Alalehdon Vesterin taa sinne kekrin jälkiviikolla kämppä ja maariaan asti oltiin silloin oli tuossa Suomulan isännät ja Pietarin Iikka ja alantelaiset ja maarajaan asti sitä hakattiin ja ja kuorittiin ja tehtiin tukit ja - kuusi kilometriä oli lyhin ajomatka Alajoen alle ajettiin ja maarajaan saatiin ja silloin se oli se maailmaton pakkastalvi ei sitä ole ollutkaan minun muistiini niin pakkasta
no ei sinne paleltunut kuitenkaan
ei ei paleltunut vaan vaan silloin oli ei sitä - ole ollut niin pakkastalvea silloin oli vaan kun minä en muista vuosilukua niin silloin oli tuota - kolmisen kuuta jotta kyllä se oli yhdenlaista pakkasta oli sitä silloin ja sisään lämpenevä kämppä ensin tehtiin piisi niin piisi niin eihän sillä tarjennut kukaan vaan sitten me Alanteen isännän kanssa otimme purosta kivet ja - sitten rupesi kyllä sitä on - aina hakattu
no eikö rokulipäiviä tullut pakkasen tähden
ei ei sitä tehty ei ei tullut ei tullut ei ne oli niin parhaalla olevia ja sitten tottapa sitä oli sitä aina sitä jalkinetta mutta eihän ne ne hynttyyt siihen aikaan ollut kaksisia vaan ei sitä tullut ei sitä oltu rokulissa vaan se vain että yhden kerran sattui kuormat oli valmiit lauantaita vasten yöllä kämpän edessä jotta ne ajaa tuota rantaa mutta Alanteen isäntä sanoo että nyt on parasta jotta heitetään kuormat tuohon ja ajetaan kotiin jotta tuota hevoset ei kestä tätä ilmaa sitä kun oli jo enemmänkin pakkasta ja valtatiellä ajoivat niin se hevosen nokasta veri tippui se kun pakkanen lie oikein ja se oikein rupeaa hengittämään niin se veri tippuu niin se Alanteen isäntä sanoi jotta ei viitsitä tuota nähdä muuta kun tyhjänä ajettiin kotiin ja minä olen nähnyt sen että jos se oikein pakkanen ja hengittämään rupeaa niin veri se lähtee
no sehän hevonen kun hikoaa niin siellähän saattaa kylmäkin heti tulla jos seisomaan joutuu
no tietäähän sen sehän vapisee ja ja piti sitä yöllä lähteä hevostenkin kanssa huonot tallit niin kun ne rupesi vapisemaan niin aisojen ja kuormat kun iltasella tuotiin kämpän eteen niin ne kun alkoi vapista niin aisojen ja ne lanssiin vei eihän se paleltuisihan se hevonen
no ne miesten kämpät jo kuitenkin oli semmoiset että niissä juuri ja juuri tarkeni
itse tehtiin koirankaulaan lumesta kuntta kuokittiin ja sitä lyötiin ja sitten nosta tynnyrin paksuisista hongan raadosta että ei monta seinälle tarvinnut ja sitten matalanlaisiakin vaan kun iso kiuas ja se kuumaksi lämmitettiin no tarkenihan siinä tarkeni siinä kyllä ja monesti minä olen tehnyt kyllä semmoisen tempauksen että syksyllä on menty ja tuota lämmitetty tuota tehty sauna ja lämmitetty hyväksi niin on siinä tarjennut vaan se pitää tehdä melko tolkusti ja sitten laipio visu vaan siellä oltiin siellä Venäjän puolella savotassa niin siellä oli iso vuokkiniemeläisillä se kämppähoito niin niin niin vesisangot oli oven suussa kylmettynyt vaan kun niillä oli vilttiä ja vällyä niin siellähän ne kutjotti mm kylmettynyt ne oli siellä
no oliko ne koirankaulan kaikki kämpät salvettu
kaikki kaikki eihän sitä muuten jouda koirankaulaan hyvinkin
oletteko te muutakin rakentanut kuin kämppiä
olenhan minä kolme torppaa on itsellä nyt ja ja minä olen tehnyt tavallisella salvoksella varalla niin kun hirrestä varataan jotta salvos tehdään ensin vesilasin jälkeen jotta se nousee suoraan ja varalla vedetään se sama ja sitten hakataan se vara kuperaksi ja - sammalta eli mitä tahansa rakoon ja taas toinen hirsi ja sillä lailla ja sitten tuota nyt tein tämän lautatalon jotta piirat pystyyn ja ja haltijaparrut tuota päälle ja läpien niskat löin päälle niin kuin sanotaan niin että ensin viisi kuusi kertaa kolme ja sitten kolmen tuuman laudan naulasin - sen vitalaudoituksen siihen lappeaan ja se ne semmoiset niskat löin nyt ja sitten neljä kertaa neljä nuo kattoparrut - kannatusparrut katto saksipuut saksiparrut ja sitten täysi laudoitushan pitää olla katon alla senhän ja sitten ponttalattia taas jotta se ponttaan meni ja laatta alle ja jalka jalka ja laatta
no tuolla lailla kun pärekattoja ennen tehtiin niin kuin latoihinkin niin mitä siinä sen katon niiden päreiden alle tuli siinä
se halkaistiin pikku mänty ja sitten vähän veisteltiin ja siihen naulattiin pikku mänty eli kuusi ne lyötiin halki ja ne lyötiin sitten selälleen jotta se halkaisupuoli ylöspäin ja sen päälle naulattiin pärekatto ja päreitä sitten höylättiin pikku männystä ja sitten tuo mänty tuo tuo pärehöylä pantiin kiinni se perä puuhun eli seinään ja siitä pukki tehtiin ja siihen lyötiin se pärepölkky ja siinä kolme neljä miestä siinä vivun nenässä kiekkasi kahdapäin näin ja sitten tuota yksi oli päreitä ottamassa ja se jos hyvä tehdään se niin se kestää kauan vaan se pitää tehdä kolminkertainen
no niin kuin latoihin minkälaiset vuolet ne valittiin
kuivat kuuset kuivat kuusenrassit latoon heinälatoon ja niiden päälle sitten ne halkaistiin ne mäntyiset ja sitten niiden päälle naulattiin se päre ja kyllä se se kestää parikymmentä vuotta jos se hyvästi pannaan ja sitten kiskomalla kanssa saa nättiin pärettä pärettä kun vain ehtii jotta se on vähän sydämeltä laho se puu jos sattuu olemaan eli suorasyinen ja iso puu ja sen kun pärepuun pituiseksi pölkyksi leikkelee noin ja sitten halkoo ja raudalla lähtee niin kaksi miestä saa naulata niin paljon kuin ennättää ja yksi työntää päreitä tuossa Paloahossa oltiin tuolla tuolla Pärsämönjoen varressa no Vikeltä oli poltettu rakennus ei se oli tuota kattoa vailla rakennus ja ei ollut kattajia minä sanoin Vikelle kun siinä joutilaat miehet kotkusivat jotta kaadahan petäjä pian tulee katto ja se ei vähällä no lopussa rupesi ja kaatoi se veteli pärepuun pölkyt päreen pituiseksi pölkyksi ja völjäsi siitä kartanoon olallaan ja miten lie tuonut ja - rapsi sitten sen niin kun pärepuuhun ruukataan että ne on tuon levyiseksi ja itse rupesi painamaan koloraudalla kaksi miestä löi ja ne sai lyödä niin paljon kuin ennätti ja kyllä päreet riitti se kun sattuu hyvä puu niin siitä sitä lähtee vaan se pitää olla hyvä ja vielä minä tässä savotassa ollessa tuossa samalla lailla tein tuossa Pohjanhovissa ei heinäsäiliöitä ja Joona Juntunen kyllä päreitä tulee kunhan joutuu tulee mitä sitä tyhjään sattui iso petäjän ötky se oli pikkuisen laho sydämestä sen ökäytin ja tuota hevosella kartanolle vedimme ja saunassa sitten sulatimme kun oli pakkasaika vaan pian oli katto se kyllä äkkiä tulee sillä lailla vaan nykyäänhän ei enää vaan - noille ladoille niin päreistähän se pantava on pahveilla pitäisi olla täysi laudoitus ja siihen ei tarvitse kyllä kunhan tuota mänty halkaisee niin se kyllä asettuu sillä oikein hyvin
ja sehän on melko visu pärekatto
no se ei kyllä tipahda kertaakaan ei kertaakaan ei se pärekatto vuoda ja se parikymmentä vuotta jotta ei se kyllä pahasti vuoda
no ennenhän laudastakin joskus hätätilassa katon tekivät
vaan siitä siitä tulee samalla lailla mutta siinä on vain pikku niksi laudasta minä olen tehnyt kotona heinäladon katon ja tuota pinnastakin siinä ei olen mitään muuta kuin tuota laudat lie kuinkaan niin vesiuran pukkaa vain ja sitten melkein rinnakkain latoo ja sitten sammalen lyö yhden niin se ei tipahda vaan se vesiura se on vain että se pitää tehdä se ei tuo höylätty niin se ei ennätä isolla sateella - valua muuten vaan vesiura kun on niin ei kertaakaan tipahda ei kerran kertaa
tehän olette savotassa ollut paljon lanssimiehenä
olen no se on se lanssihomma semmoista kun tuota tukkitie tulee näin no sitten kun siihen sanotaan että menette tuohon lanssiin niin tee tikut semmoiset puoli metriä eli metrin pituiset tikut ja tikuta sitten se valtatie ensinnä että kahta puolta - paksummat tikut kahta puolta se pitää se tukkitie ainakin noin kuutta seitsemän metriä leveäksi tikuttaa poikki järven ja siitä lähteä sitten hyvin vitaan tikuttaa itse kullekin ajurille se se tien paikka jotta tuosta ajat tuota tikutusta myöten niin pitkältä kun tuota tikutusta riittää sitten panna kaksikymmentä metriä väliä ja taas samalla lailla se tikutus ja niitä pitää panna niitä tikutuksia niin tuota jotta sata neljäkymmentä eli sillä lailla kun on hevosia alkaa sata neljäkymmentä ja sata neljäkymmentäneljä ja puolikintoista sataa niin niitä pitää tehdä niin paljon ja sitten muistaa aina niin jotta tieltä lähtiessä ensinnäkin pitää panna kaljut ja sitten pitää puomit panna niiden latvatukkien päälle yhdäpäin ja sitten tukit latvatukit niin ne pitää panna kanssa ylhäälle päin ja eri laveriin ja tyvitukit taas ylhäälle päin ja jalan tarkkuudella sitten latvat mm sen pidemmälle ei saa toinen toistaan tulla kuin jalan tarkkuudella ja sitten jos sattuu semmoista ennen sattui niin jotta jotta ne putoilee puomipuut kun tahtoo olla päähän ja toiseen saa tehdä sen puomipuulanssin jo saa metsän puoleiseen päähän tehdä ja alkupäähän sen puomipuu - puulanssin vaan kun tahtovat jotta ne pudottelivat ennen keskelle lanssia niin se oli se piti pakottaa ottamaan pois ja viedä puoleen eli toiseen sen vuoksi että ne jää tekemättä tuota keväällä ne puomit jotta ne menee - suman sekaan ja puomit puut puita kun otetaan sen verran kun luullaan tarvitsevan ja niitä paljon jäänee tekemättä silloin jäädään puomitta ja sitten oli semmoista yhteen aikaan kun ajoivat niin tarkkaan tuolla Pudasjärven päässä yhdentoista kilometrin matkalta ajoivat kaksi kertaa päivässä no minäkin kun satuin sitten että hiihdin jo - minä olin Peuraniemessä silloin kortteeria niin kävin taas Haukilammilla herralassa ja palvelin siellä kymmenettä käydessä niin vielä mennä kelkkasi hevonen lanssiin ja kun seisahtui niin tiu'ut vain soi niin kuin kävellessä selässä niin vapisi ja maatakin kutjahti ja jopa ruvettiin ropsimaan siinä mutta tulipa niiltä työnjohtajilta että joka hevosta lyö niin pitää sanoa jäykästi jotta nyt - pane reet päällekkäin ja aja kotiin niin se loppui se ropsinta se oli jyrkkä sitten jo lopussa se se oli kerrassaan niin että jos vain kertaakaan lyö lanssissa niin ei kun reet päällekkäin niin se loppu kerralla vaan tarkalleen ne ajoi silloin voi hyvänen aika ja tarkkaan se pitää ajaa kun hevonen seisahtuu noin lanssissa niin ei tiu'ut ne soi yhdellä lailla niin vapisee ja lopussa maata kutjahtaa
no se on jo rääkkäämistä se
no se se oli vaan se loppu työnjohtajat sanovat niin jotta se pitää jyrkästi sanoa jotta reet päällekkäin vaan loppu se silloin yhtiön traktorit oli ensi kerran niin voi hyvänen aika kun ne työt tekivät kun Kivijärvellekin lähtivät hevospelillä tekemään niin itkun kanssa tulla veivasivat - takaisin ei pääse niin sitten oli Kajaanista yksi Niskanen se on mikähän lienee yhtiön miehiä Suomussalmelta sillä on emäntä rouva niin se oli traktorimies niin se sanoo että pääsee ja sillä oli sitten täysi kela telaketju niitä pienempiä rimpiin jos sattui niin se nousi kun se nakkasi hongan raatoja kaksi kolme se nousi itse pois ja se sukkelossakin eikö tuo lie käynyt ja se ei kuin mennä verni ja sieltä ajoi herralan kautta Peuraniemeen ja sanoi jotta päästään vaan sitä tuota traktoria minä sitten Saarijärvellä olin ja sama traktori vaan sitten oli eri ajaja niin ei mitään sitten oli sieltä Salovaaran luota muuan poika taas se oli kanssa konemiehiä niin sitten tuo Tuomas Tolonen työnjohtaja sen pisti niin pääsi sitten pelkäsi traktori kun lanssissa oli vettä että ei kengän varret tahtonut riittää ja sitten - metsäajoa kun niin myöhään meni kevääksi aina se ajo niin eivät saaneet mutta se kun lähti niin kyllä verni miten se lie mennyt vaan meni se vain se oli lanssissa sitten että joka nehän riiteli monet niiden hevosmiesten kanssa niin kuin nyt oli Rauma-Raahessakin olleet niin että ne oli päällekin menneet minulla ei tarvinnut tapella hänessä kertaakaan tuumin ihmisten kanssa että näin tehdään ja sillä lailla ja ei ei minulla ole tarvinnut vaikka toistakymmentä vuotta minä seisattelin siinä tuossa Sakarajärvellä niin kun oli polveen asti vettä raadossa ja sitten niin metsähallituksessa kova jotta ne piti olla hyvin ne piti olla hyvin no minä tuota aina niille nuhitin jotta semmoinen on jotta se on kyllä metsähallituksen niin niin menihän ne lopussa että aivan se läpi meni mutta kun sitä on vettä paljon niin hankala se on siinä pitää tuumia
no oletteko te pöllilanssissa ollut kanssa
olen ollut siinä olen pöllilanssihan on nykyään niin jotta sitten ei saa tuota olipa se mikä - kenen pölliä tahansa ja niin kuin niin kuin Kajaani-yhtiönkin niin pohjapuut kun laitetaan ensin poikkitelaiset pitkätelaiset niin sitten pitää latoa se pohja että sitten ei saa kymmenen sentin rakoa olla ei saisi olla ei metsähallituskaan ei se anna tehdä kymmentä senttiä ei se antaa mielellään tehdä ne kursaavat heti ostajat ja sitten suora se pitäisi olla suora kyllä pinon vaan se on helppo pöllilanssissa eihän siinä kun sanoo ajurille että tuo se riuku tuolta metsästä ja vetele sitä ja sitä myöten lado se tulee suora se on helppo - se suoruus tehdä minä tuossa Pärsämöjoen varressa yhden talven pöllilanssissa kokonaan meuhasin ja meuhasin ja siinä oli niin paljon niitä ajajia sehän pitää no sitten työnjohtaja kaatoi yhden pinon vaan siinä oli vähän se ne meni aivan sokin sakin niin kassamies ja työnjohtaja tulivat niin alkaa ne oli sotkamolaisia niin nurin vaan uudestaan latoivat ja sillä siisti eikä niitä niin paljon ollutkaan
no entäpä tuossa puomin hakkuussa onko siinä sillä lailla että ei kaikki osaa puomia hakata
no ei ne kaikki osaa yhdenlaisia eikä sitten tavallisia puoletkaan kun asian sanoo se on justiin se malli
miten se pitää hakata että siitä hyvä tulee
no se pitää kun puomi - kun laudistetaan kahta puolta näin niin se pitää sitten jos oikein minä olen tehnyt kyllä urkossa niitä ja - päiväpalkoin niin se pitää tulla kun se laudistetaan niin se pitää tulla pyöräkkä joka kohdasta vähä niin pyöräkkä vaan monikin kun lyö niin ei kun kahta puolta sitten jos se laudistaakin niin se on niin kuin purasimen kärki ja se ruman näköinen tuossa uittoyhtiössä jos nyt katselee ja Kajaani-yhtiössä niin kyllä ne on sieviä ne puomin päät on eikähän ne nykyään annakaan enää ja sitten se oma paksuus Saarijärvellä minä olin silloin koko talven lanssissa taas niin ja Eemi Juntunen oli muka työnjohtajana ja sitten oli muuan Seppänen Saarijärveltä mikähän lie ollut niin pienoista kuusen rassia ja hän urkossa tekee niin kuin lyödä losauttaa tyvipäät jotta ei ole ei ei likellä seitsemää tuumaa se laudistuksen paksuus kun kahta puolta lyö minä jo sille sanoin jotta ei ei ei tämä tule nyt hyvä että jokohan menee liian hienoksi no se ei kun losti Ville Seppänen sitten Karilan Ville on siellä se on Kuusamosta kotoisin vaan siellä on siellä Salovaaran myllyn tuolla puolen torppa rintamamiestila mikähän lienee niin olen minä käynyt siinä monasti isoja honkia sitten ja sitten kun se oli varastohongiksi ajettiin maalle sitten keväällä no Ville uikuttaa että hänelle hänellekin antaa siinä oli yhdessä kohti se oli hongalta ne kun kuoria piti kyllä ne tuoreet puut vaan olihan niistä se eri maksu no minä lopussa sanoi jotta no menet tuohon honkaroviolle vaan tuota ne pitää tehdä hyviä kyllä melko hyviä no kyllähän se muuten teki hyviä niin kun tuli Eemi Juntunen niin kun se oli paksumpi kuin kahdeksan tuumaa se laudistus Eemi sanoo että voi hyvänen aika nythän tässä on erehdys - se kun oli yhdeksän tuumaa ja kymmenen tuumaa no uusatahan ne piti se kun on se kahdeksan tuumaa se Uittoyhtiön määrä että semmoinen pitäisi tavallisesti olla puomipuun latvan uusatahan ne piti vaan pärjäsi se Ville se oli hyvin huonoissa varoissa Ville kun tullut pikkuista torpan tönöä sai niin minä varsin annoin olisi ne toisetkin mielellään tehneet niitä niin tuota huonoissa varoissa ja lapsijoukon kanssa niin minä arvelin siitä sai kyllä Ville vaikka se uusaisi eikä niitä ollut kuin joku kymmenen toista liekö ollut pikkuisen ohensi niin sillä siisti vaan sitten tuli kun se Ville oli tehnyt se toinen saarijärveläinen niin vanha - tuo tuo - Joona - pois pani ei niillä tehnyt kyllä niillä puomilla mitään minä olen ollut Uittoyhtiössäkin sen verran tuota tuossa uittolaivassa jotta ja Virtasalmessa olin kahtena kesänä vanhimpana tuossa tuossa niin niin minä siinäkin katsoin niitä puomeja niin kun se lyödään niin hienoksi ja kun se uitto lähtee vetämään se kahlaa läpi läpi se menee lenkki kahtena kesänä minä olin siinäkin kun tuota muuan Virkkunen hiidestäkö lie ihan tuntematon mies soittaa päräyttää Virtasalmelle lähteä no minä ja huomenna minä sanoin jotta no olisi vähän kiireellistäkin vaan totta sitä pitää ja se tuli - moottoreineen ja lähettiin ja mentiin ja ja minä siinä sitten meuhasin koko ajan ja sitten sitten saatiin lasketuksi toissa kesänä soittaa taas että Virtasalameen no minä arvelin että no lähdetään no elähän huolikaan sitten sanoo kun oli äänestykset ja heinäntekoa näytti että joutuu jotta nyt pitää tehdä tunteja ja nyt joutuu äänestykseen ja heinäntekoon ja kaikkeen ne ei ollut eläessään tehneet sitä tempausta niin minä sitten tuota kun siinä vastuuseen pitää laskea minä kahdeksantoista puuta rantasin vain löysiksi ja en ottanutkaan toista ympäryyttä ja löysät ne kahdeksantoesta puuta ja me viisikin yhdellä valvokilla - laskimme lauttaa siinä Virtasalmessa no tulee sinne ja katselee tuntikirjoja sanoo että että tuota tässähän on tehty näitä tunteja niin kuin purolaskussa minä sanoin että muistaako tuota - piiripäällikkö jotta se oli puhe niin jotta joutua äänestykseen ja huomaako senkin jotta tuota viittä ei ole kertaakaan vuorokautta kohti mennyt viittä lauttaa tässä salmessa että huomaatteko te sen no se ei puhunut mitään minä sen tuntikirjan otin ja minä reväytin olkani takaa eteen minä sanoin jotta tässä on ukko virka ja värkit minä sanoin että pistäpä toinen mies satulaan eihän se peekana pistänyt muuta kun lähti touhottamaan minä sanoin jotta ei ne taksat muutu jos ilman antaa niin me tehdä hurotimme työmme' ja me sitten kutsuimme postimieheltä että tulla hakemaan pois ei tullut niin me postin moottoriin mentiin ja minähän sitten tuota menin tiliin niin kun se alkaa äveltää jotta tuota liian paljon tuntia että heivata minä sanoin että kumpikin mies meistä ottaa selkään jos näitä ruvetaan heivaamaan että se on sinulle vielä isompi ryykeli siinä oli miehiä ihan täynnä se konttori ne nauraa siinä minä sanoin että onko piiripäällikkö katsellut ne tuntikirjat oikein on on minä sanoin että eihän ne ole kaikki tunnitkaan ja vielä tahdot heivata miten niin minä sanoin että minä olen niin paljon kulkenut vähän enempi kuin te työpaikoissa ja miltä tunnilla lähdetään niin siihen asti tunnit juoksee kun tili tehdään että tälle päivälle me ei pantu varsin mitään että annahan katsotaan vaan sitten ne miesjoukko nauroivat siinä oikein ja sanoivat että no lisääkö vielä minä että niin niin ja niin tehtiin ja tili tehtiin no ei ole monta päivää niin tuli tuohon meidän kohdalle ja kahville ja lähdetkö tulevana kesänä Virtasalmeen minä sanoi jotta ei hyvä ihminen minä tohdi lupautua satun kuolemaan ja sijaista ei ole minulla tiedossa semmoinen mikä lie ollut äkkinäinen piiripäällikkö eihän se tavallinen mies rupeaisi niin kuin itse yllyttää ja me teimme ja sitten ei ole kukaan niin sievään kyllä vienyt läpi kuin me ja sanoo että ei ole kuin kolmattakymmentä lauttaa yli kolmenkymmenenhän niitä oli vaan mitä siitä kun se kokeili varsin siinä millä lailla sitä semmoisissa hommissa heivaa aivanhan se oli erehdys hänellä ja sattuu niiden kanssa monta kertaa kamuunkin vaan minulla oli ennen se luonto niin jotta minä en oikein periksi antanut en minä antanut kyllä
tekin olette niin paljon ollut jo tuolla savotassa että osaahan sen mallin
voi hyvänen aika jo minä sanoin sille piiripäällikölle että kyllä te olette vielä penikka eihän sitä aivan
no jakomiehenäkin te olette joskus ollut
ka jonkun kerran olen ollut olenhan sitä sehän pitää tukki jakaa kun se ne kaataa niin katsoa että mihin asti se suorana juoksee ja siitä poikki ja sitten jos latvasta lähtee niin - viisitoista- kuusitoista- seitsemäntoista- jalkainen vielä leikata mutta tyvessä jos on kimppa niin ei kuin liipe - liipepölkky ottaa rautatiepölkky
mikä se se kimppa on
lenko jos tukki kaadetaan ja siinä on tuommoinen noin pitkältä eli tuota yhdeksänkään yhdeksäntoistajalkainen se oli liipe vaan paljonko se on eli miten en minä muistakaan niin niin kun se lie lenko kun kuinkaan niin se pitää sitten leikata se rautatiepölkky liipeksi sanotaan täällä niin se sitten kun se ei oikein lenko liene niin sitten tuota kun se sahaan pistetään niin siitä tulee se rautatiepölkky mutta sitten jos se on oikein lenko niin ei kun sulli sullin pituiseksi leikellä jos se oikein lenko on jos sanotaan tästä nyt lähtisi kahdeksantoistajalkainen eli kaksikymmenjalkainen no siinä on tuommoinen kimppa tyvessä se on kimppa tämä joka on lenko no jos se suorana juoksisikin kahdeksan tuumaa kun katsoo noin tuota suorana juoksisi että siitä vielä kahdeksan tuumaa lähtee lähtee sitä täysikanttia niin tuota siitä tulee liipe vaan jos ei ole niin sulliksi sulli leikataan ja sitten tukiksi sitten nykyinen ottopartseerinki on jotta jos kolmea tuumaa paksu oksa on niin se ei kelpaa enää tukiksi muuta - tuota sulli - leveranssihankintana metsähallitus ei saata sitä muuten kuin yhtiölle kun se pitää sulliksi tehdä
no näkeekö tuolla lailla puusta päältä päin että mikä on laho sisästä
näkee minä olen jo siinä veikan voittanut kun tuota vastaanottotouhussa olin kahtena talvena kun Ämmän ruukin metsää hakattiin ja sen metsähallitus hankintana veti no minä olen siellä Hiljasen kanssa olin yhdessä kun se oli niin isoa se otto niin - ensi talven ja toisen talven olin yksinäni no minä hakata paukutin mittasakin edellä Sarkkama se mittasi ja Iikka Materot ja Siltti metsänhoitaja ja ne ne mitata hurotti ja minä sen sakin edellä no se tahtoi lämmintä paitaa pitää päällä kun niin kun sitä on sitä lahoa ja - lahoa no sitten kerran minä toissa talvena lähdin sinne ja olipa vetänyt muuan hurri - neljättäkymmentäkö tuota ihan lahoa torvea ja pudottanut vielä jokiuomaan no minä katselin minä vedin jokaiselle kolin päähän tuli metsänhoitaja ja sanoo jotta mikä se nyt tehdään minä sanoin jotta en tiedä mitä tehtäneen vaan ei nämä kelpaa minä sanoin - suoraan no se sitten - sanoo jotta nämä pitää sahata sulliksl minä sanoi jotta se se on teidän asia no se sitten kutsui ajurin ja ne sopivat ja sahasivat sulliksi no mikäs siinä sillä laillahan sitä pääsi sitten - taas sattui muuan ilta ja ne lähti jo mittasakki pois ja minä ennakkoon vähän tiesin jotta minä ennättäisin niin jään sinne kapsimaan kapsimaan kapsimaan niitä puita ja hakkailemaan ja oikein iso mikä lie ollut - kahdeksantoista ja puolituumainen kahdeksantoista jalan päältä niin paksu latvaleikko no kun on valkeaa naavaa ja minä teen siinä jo raakkia monet teen hurotan ja se luonto sanoo että tuohi pitäisi hakata no minä ajattelin että kyllä kai tässä luontojaan kauankin kiusataan jotta tuota keskelle puuta ihan keskelle puuta että en - ihan keskelle lähdin lopistamaan no minä hakata paukutan sitä pakkasella niin katson niin kun on toistakymmentä miestä selän takana minä että olkoot ei tässä auta nyt enää höröstely eikä mikään muuta kuin kirvestä sitten sanoo jo joku niin että tervettä puutako sitä pitää hakata minä sanoin että vaan sitä pitää kun sitä kerran kirves annetaan käteen niin hakata tervettäkin ja ne katsoa ällöttää ylimetsänhoitajat oli ja Kallio oli ja sitten Oulu-yhtiöstä se Määttä joka on Kajaanista se oli ja ja mitä toistakymmentä no ne katsovat ja minä en kuin lyön minä ajattelin menköönpä miten tahansa kun se luonto sanoo silmää myöten kirves tupsahtaa kahdeksi tunniksi oli töitä herroilla sitten kun päät niin terveet kun silkit ja kun luetaan vielä vielä vuosiluku kuinka vanha ja mistä tuo arvasi minä sitten sanoin jotta kun se tuo - tuo tuo Joona Juntunen alkaa siinä kun se on Eemi Juntusen kanssa monta kymmentä vuotta noita hankintapuita niin se on nähnyt no tietäähän sen jos se oli laho sehän on varma tuo tuo valkea naava se on varma laho sitä ei enää tarvitse udellakaan jotta onko tämä terve valkea naava jos on vain luvussa saa päät olla niin kun silkki terveet ja se on laho se on nähty monta kertaa
semmoisesta kuin tupakkioksa kanssa puhuvat mikä se se on
no se on semmoinen jotta vanha petäjän kankku kun on tässä näet ja sitten kun oksa kuivaa ja siitä saa vetensä niin siinä oksan juuressa on sitten tuota lahoa ja se oksa menee oksa sitä oksan juuresta toisinaan niin menee melko pitkältä alaspäin ja se on tupakkioksaa ja sitten riisilaho on semmoinen joka on semmoinen märkää lutjaa niin se menee läpi puusta usein se menee pitkältä vaan kuiva laho niin se ei kuin metrin ja puolen ja se siihen jää se on ihan kuivaa lahoa se on vain semmoista juurennousemaa se kuiva laho mutta riisilaho se - käävän tekee jo ylemmäksi ja siinä on se on ja menee läpi puusta se on semmoista märkää lahoa
sitä riisilahoksi sanotaan
niin sitä tehdään riisilahoksi sitä sanotaan sitä ja sitten kuiva laho on se ei nouse kuin juurten mutkista se toisinaan ottaa semmoista kuivaa lahoa se on kuiva laho ja se on venäjäksi sitten kuupapuu
kun tyveämään joutuu niin kuinka pitkin välein sitä pitää tyvetä
sitä ei saa tavallisesti niin isoa puuta kuin no - kuusi- seitsemänkymmentä senttiä ei sitä saa pitkältä sitä ei ne anna ei ei sitähän menee hukkaan silloin puuta vaan silloin kun Ruukin metsästä otettiin niin sitä meni hukkaankin voi hyvä hytykäinen aika kun vanha palokangas niin kun kolme neljä viis jalkaa oli semmoinen roso no sovinto oli niin jotta suurille terveille puille niin niitähän olisi nyt niitä tyveyksiä tullut niin se sitten sovittiin lopussa niin jotta neljän jalan roso jos oli niin minä löin pykälän keskelle ja siitä pykälästä mitattiin semmoinen sovinto tehtiin metsänhoitajan kanssa Kallion kanssa me teimme - että siitä mitataan ja niin tehtiin ja sitten se käytti niistä olisi tullut liipeä liipiä rautatiepölkkyjä mutta kun ne eivät älynneet tehdä me - Kallion kanssa kävimme kaksi kertaa oikein tekijöiden luona ja neuvoimme jotta kun tämmöinen roso on niin ei muuta kuin tuota leikatkaa rautatiepölkyksi nyt tekin se kallis se rautatiepölkky jos se iso on se on kallis se jos minä en muista kuinka se pitää ollakaan leveä se on kallis jos se on iso
no näkeekö puusta päältäpäin missä tupakkioksa on
näkeehän sen kun tuota se on oksan juuressa semmoinen vanhanlainen niin kuin vanhanlaista lahoa näyttää olevan kun se on kuivanut se oksa niin siinä on päälläpäin vanhanlaista lahoa näyttää eli naavaa se ottaa lahoa eli naavaa tupakkioksa ja tupakkioksasta lähtee toisinaan menee alaspäin niin pari kolme jalkaa kun se vesi pääsee siitä se siinä on
no tuommoisia latvalahoja tulee mistä se se johtuu
se tuuli särkee silloin jostakin kohti siitä se vesi pääsee latvalahoon tuulihan se se se on kyllä sehän nyt sehän on ihan luonnollista kun heiluttaa ja sitten sattuu tykky repäisemään jo oksaa eli miten tahansa vioittaa vähäsen siihen veden sataa ja silloin se tulee latvalaho niin se tekee tuuli tuuli se sen tekee
no kun ne on ennen hakata losottanut noita petäjiä niin onko ne ne lahonneet yleensä kun semmoisia hakanneet kylkeen merkkiä ja ennen niitäkin kolopuita tehneet
se on monittain se tuota se ei kun pihkoittuu petäjäpuu ei se tyvestä jos lossauttaa ei se laho kun se pihkoittuu pihkoittuuhan se niin kuin kolopuu saahan siihen melkoisen loven lyödä eikä se lahoa joku petäjä kangaspuu varsinkin ei se lahoa pihkahan se ottaa ja se ei silloin vesi pysty kun se pihka ottaa
no minkälaisilla mailla sitä tuota maannousemaa parhaasti on puuhun tulee
maannousemaa sitä nousee noilla kivikkomailla jos on oikein - kalliokkomailla niin niissä - niissä nousee ne on juuret niin hajallaan niin jotta sitä nousee maannousemaa paljon vaan multamaalla ei nouse niin paljon kivikkomaalla sitä nousee se Moruvaara josta nyt hakattiin joka Venäjän rajalla on siellä joka on semmoinen oikein se kuulu Moruvaara niin sieltä hakattiin toissa kolmas kevätkö se tulee minäkin olin siellä savotassa niin niin niin siellä oli isokin petäjä ja siellä olisi kaunis paikka mutta kun on raja niin likellä niin kun nyt metsä hakattiin ja siitä tulee kolmisenkymmentä kilometriäkö täältä vaan - vieläkö enempi matkaa niin kun metsä hakattiin niin tämä kirkon torni selvästi näkyy ja ette ole nähnyt semmoista paikkaa kun talvella hiihtää sitten niin minä hiihtelin siitä aina niin joka suunnalle niin kuin pullon kannelta ja on isojakin myötäisiä tuota joka suunnalle ja ihan keskellä vaaraa hete ja vielä melkoisilla kumpareilla ja kiehuu talvellakin kun katsoo ja iso ja sitten toinen lampi on kanssa sitten vaaran rinnassa siinä vaan se on pikkunen sekin niin ja lammin törmästä niin kuin tässä lampi lepottaisi niin tuommoinen myötäinen lähtee ja ja on onpa melko iso lampi siinä ja vesi
siellä käy vesisuonet korkealla
korkealla kyllä ne käy se on niin erähäinen paikka kun siinä on kahdeksankymmenen vuoden vanha leimikko ja sitten ne leiman reiät niin ne on kun kairalla vääntää niissä petäjissä töllöttää nyt kun tuota ne on niin vanhat nyt kasvanut puu ja sitten nekin puut niin nehän on niin niin niin isoja moniaat jotta sitä ei usko kukaan ja kuusen raadot ja kaikki niin ne on ne on isoja ja sitten se maailmaton koivikko notkossa niin voi hyvänen aika siellä sitä olisi koivua vaan se on niin luonnottomassa paikassa että ei kukaan oikein saa peuraniemeläiset ajoivat vain kun traktorin saivat niin koivuhalkoa sieltä kunnalle ja kaikelle kaupaksi vaan mitä sitä kun Purasjärven päähän tulee pulskasti viisi kilometriä soisia matkoja niin
no minkä tähdenhän ne lie jättänyt tuota hakkaamatta kun ne leimasi kerran sen
sitä ei ole kukaan ruvennut ottamaan niin hankalasta paikasta se siinä on se